حاليا أنا بشتغل في مجال التسويق الرقمي و التجارة الإلكترونية ، هي وظيفة وايد مهمة و صعبة ؛ تجمع بين الإبداع والتحليل و استهداف الجمهور الذي تستهدفه ، و البيع و التجارة الإلكترونية ، الموضوع متعلق بالأموال و كيفية استهداف الجمهور لبيع المنتج.